Kaoman misho nyo le akan okolύkωu nyo kipecha atoni wechara nyu yi. Kipetoi ombo yenyan, petei wesotoi, <hesitation> akan керкоnоi keghoghei, kepkenoi nyu kekonecha kyomisyecha cha nyu lenyoni, kimominye kichir wechara nyo kichiryo pich <hesitation> nyo karam akan wechara <hesitation> tokinitoni kimis kigh nyo kimi <hesitation> kim, lakatet. Cho karei. Kuwo yoonyan kuputu oku okonecha. Akurir na le tingas yee kuwo yoo nyan koputu. kemicha keumey choni kyemcha chon, nyuuuu ropan nyu waa mokorir nye nyu tukwun nyaa rirer tukwun yee nyo pat, <hesitation> krit tunwon. Chino pichiyech year kurir tunwun, kunt nye hueu nee <hesitation> kupit tukwun wena china karamach. Kuwator yonyan were. putuu <hesitation> putuu. Mi tukuchai kuroo isor kupiyo, kinyoru yonyan kinamani. Aaai, kulo chule tyonyine <hesitation> Aaata cha le makany, kepetei kepotoi, kolo cha le tosimotwo kepetei keputoi, ata ksosor <hesitation> oti kiropin, kepatei keptuu kepa keto yi nyi tor, keghaa akyam. Kiyekoi nyu, komi yoo kowotei pat, wetei cheng’u. Owoi nyu, nyu melo kinyorucha nyu wechara nye lo ajali ajali. Kipech nye wolo, kip <hesitation> kipekut pat, kimitoni omisho cho kiriro. Melo yee nyu bila kipech nyo kiwoo ta ata. Nyo kipekatana pat wechara, nyona komakan yee. <hesitation> kurepekin yee nyu koro, korir nyu tukwuum oo <hesitation> omisecha, oo, kiruro tokwun, kiruro tokwun kiroro tukwun ai, keyetocha, keyetocha, keyotocha. Keiyee cha nyo pich cho le angwan ombo konyo owoi koomecha pat mishononi pat nyoni le kolo kito anga, komitoni tyonyine. aai. Kikyomishiyi, aas, kutokochoni wechara, kiumominye moleria wechara nyo kinomoi pich, ata, aa melo kimi chimbino cho kitostoi oo, puryo kyomoi kwulee. Oti le nyu yee, ikoto tokwon cho ghaachach. Nyo otini le kony wechara, kiwerecha pata tiko le siden pat, wolo melo ghaa, owoi. Aa mominye kichir nyo konyorucha, ewo kyamcha mishononi wechara mpaka tokey <hesitation> mpaka toyetwan, put ku mpaka to wan tum yee, akumominye kigh nyo kyamanin ombo atoni, ata chini le monungecha tukwul, kiyetucha pat lo doo oo, nyo mominye nyu kiyole ma nyi kinyorucho ata. Kikyamcha misho non lenyonu mpoka, baaas, po, tokeyetucha pot nyoman. Owei, nyo mominye anga nyu nyo <hesitation> nyo nyetishiyi susey pich. Owoi, nyeomishe pat, nyona kile otonwo nyino kikonecha, ku bila nyo, kigh anga ooh oo kikiweru pat nyonii, ngwan pat lo, owoi aai. Mengit nye ye chi lo kingwanit nyu tya, karam. Oti le sai ye nyu ny <hesitation> nyu nyo kingwanit, kukonyonu pich nyu kiyino kamwaacha, ata porwoicha pat kilechi pat strong. Owoi. aaa, nyo kipichiy pot ny’alechoni po konyi olakini ye nyo, aa kichangit ye nyuu tukwum, wolo koweruchaa pat siden siden ye kidogo kidogo, mmh, wolo melo ghaa. Tokirumu ye misho kap <hesitation> kapisa nyini koomoi, aai, nyo ombo otena yeei momiye nyo kighi, nyo lentoi lo kisuryor oo, aaha, ata owoi. Kichangit yee mwisho otino le tagh kingiwan nyaman, owoi. Kipech, mominye pogh nyu chini nyu <hesitation> chini nyu kiyeghoi. Kusetoi pefh nyini lee lomut, ake pkonoi koronete nyo ngwan nyoman nye nyu, omwoone yee nyu otite sai. Kechi kiropin yeele <hesitation> lenyete aas, momi kighoo, oto ny’alechona yee nyo, chini lee, mbaka kinyorucha siden kony, aai, otoni baas owoi kekyumacha kony pat chiik, lenyona kiwerucha sida pat nyo ki kambalal, oo, sidanona yee nyu. Oo, kotepene sai nyaa, oti le yee aha kichangit omisheut yee nyuu oo minee, baas, kisopecha pat ketichoni mornoni nyona. aai kolo chi, awoo ochino chuchwin, baas, kepetecha nyu kyomi tuchoni oyaa aai nyuu mokitawit.